हम रोज कसरत करत हैं और रोज हम अपनी कसरत में कम से कम सात मिनट तो देत हैं। सप्ताह के कम से कम नईं देत आं तो तीन सौ सात मिनट तो हम देतै देत हैं। कसरत करन से का होत है कि शरीर बहुत ज्यादा स्वास्थ्य रहत है। यदि हम चौबीस घंटे में एक घंटा। मतलब सात मिनट कसरत करते हैं। तो इससे हमारे शरीर की रक्त संचार और बाकी सब चीज़ें बहुत अच्छे से रहत हैं। हमारी पाचन शक्ति वगैरह भी अच्छी हो रहत ही। और हमरा भोजन भी अच्छे से पच जात है। व्यायाम करे से शरीर में बहुत ज्यादा फुर्ती आ जात है। जैसे कि शरीर बहुत अच्छे से काम करत है। और आप की उम्र भी अच्छी तरह से बनी रहत है। आप जवान से दिखत रहत हैं। <noise> बैसे आप को शरीर सुस्त पड़ जात है। अगर आप शरीर की कसरत ना करें तो और हफ्ते कम से कम तीन सौ सात मिनट कसरत करबो। तो बहुत ज्यादा ज़रूरी है मतलब छै घंटा। रोज एक घंटा मन खे चलो तो छै घंटा कसरत करबो ज़रूरी है एक सप्ताह में।